لقى مفتاح يمكنو وفتح أي باب وغاح فتح باب بينو اموال كثيغه بينو سعادة بينو حياه رفاهية بينو قصوغه بينو حياه يتمناها هو كلمن حسب ما يتمنى يعني وغاح عاش حياة اللي يتمناها يعني ولو لفترات محدده